Nkukura ini inemesid nni edi abufa isua abufa isua ntak mmade ndikip inem ke abufa isua ndia abufa isua edi medu uwem tutu ñwọnọde isua akura nkọduk abufa oro ani nkip inemesid nno ebid oro ekebidde min ekọm tutu nkabade isua nkedia nkip inemesid ke obufa isua oro ma ufọk nni efuri efuri ntak edi oro mmade ndisikip inemesid nyuñ ndia nkip inemesid nyuñ ndiọñọ nte ke oro mekudd mme owu emi adiade akani isua adia akani isua ama ikwe abufa isua enye anam ami nsimade akimmo ndidia abufa isua kwa ini ana ndia abufa isua mmemmaha mmd inj efen mmd owu ekipde inem adia eke mmo ami nsimaha nsidia akimmo abufa isua koro abufa isua oro ọwọrọ ebid oro ekebidde min Abasi enyoñ ada min akabade tutu ekesim abufa isua ami ndia abufa isua ma ufok nñi nte nnyuñ nkemede nyañ nkip inemesid mmi ke mmemana ndikud edesim mi idahaemi idedu mi eeh ofiọñ duo edie nnyin inyañ iwọñọde ikisim abufa isua ami nnyañ ndia abufa isua nkip inemesid koro Abasi asa min ọnwọñọde ekesim